Wi mutarireri uyu ni niura uratiririe gutura wi na mbesa niundu mbesa vau mwata uu miaka miaka ino tori thaino nwanginya ukorwe wi na mbia niundu guti undu thaino ungika utai na mbia. mbia nimbega riria winasio ukavota kuitumira wega. uvote kui gutumira kuringana matumiri maria wi naro. tariu tore eeh ngavesana mufano wa matumiri ma mbia ni nyitite mbia siakwa riria nyita dinyitaga mbia nyiingi. nyitaga tapia tonini toria nona kuringana na kuria nduta either niko nirari kuria nimaga na irio iria nimaga mugundari mbembe na mboso koguo nanyita mbia siakwa ringeragia kuitumira wega note kuririta mwana mbia sia sukulu. mbote kumugurira nguo sia guikira mbote kumugurira nguo sia sukulu na vote nginya kumugurira indo sia kuria no indo sia kuria. wana ringi anani nirenda guikira nirenda guikira wega. wina mbia mundu riendaga guturire niendaga gutura muturire mwega niundu mbia niguo kira kitu. gitena mbia guti kindu ki ungikorwa utenakio. koguo mbia ningenaga muno mundu ena mbia niundu nina mbia nwanginya maundu makorwe me mega. ugure indo sia kuruga. Ni niriragiria guikara mi muturire mwega ni monaga nindiragiria muture wa andu amwe, utheita na njira uguo mundu toxio avituka uguo akaugo na mende gutuura take. No atii gutura kuu akoragwa aturite nii mbia ikoragwa imwigiite wega. Riria ninambia nwandethia aria matarii ngimagurira aria matari ngamaguria tariu andu akuru aasoso na aaumau na aria matarevota aria matena kindu gia kuria nomagurire kindu gia kuruga ukam riria wina cio ukamagurira kindu ukamavirira nao nigetha anao megucage mena thayu, na mena wendo mwingi kumana kwi aria meme urigiciritue nio. Mbia rimwe niiretaga madhara. Riria wagia mbia rimwe mundu niagicaga ugatumira nae ukathie ugekara ugekara ukagura njovi kana ukagura indo ciiingi, na riria watumira kindu ta njovi ukinenuka kwe ukinenuka mucii wi murie, na muthie mwikanie ciugo na muciari na arakare. Koguo riria wina mbia mundu niarenda gutumira mbia wega ndugatonye thiini wa dawa cia kulevya nundu niarareta m. mostly maita maria mengi dawa cia kulevya ni irareta madhara mengi muno muno kwii Ciana nini ciria wanyua dawa cia kulevya rirwo mundu agafwika mundu wa ngoma, riria wanyua ugaturira andu aria muina o thiini wa. thiini wa mucii yenu ugakaa nimuravitania ringi nondu wa gutuniira mbia naii. Mundu mbia icio enado niarenda gutumira wega nigetha nginya muturire waku ukorwe wina thayu. Wagia mbia ciaku tiga gwitiira andu ati ukauga nundu nina mbia nigutiguo mungimbika kana gutikuo mungimbira. Ukorwe ukimenya mbia riria wina cio tikwa ungituura na mbia mithenya yonthe. Kwi rindi ikinyagirira mbia icio nurathukumite ikathira, ugekara utari ukavurika ringi na riria wanita ringi ukaviganirwa ni varia ngai akurutite wagia ciingi. Ukathie guitumira naii koguo ni monete mbia ciakwa niniriragiria guikara wega nginya mbige kana gakwa wega kena muturire mwega na nginya anako nikeraga nginya anako tigukagurira indaina njuku ingikathukia kinda taa theremende; biscuit, indo ta icio iciociina mirio ititethagia muno nondu nithukagia nginya magego ma ciana. Koguo nginya anaria anako nakanengera, mbia cia kugura kindu nikirego anako kagure cingigatethia mwiriri wako. Nako nginya tariu vava emurwaru rimwe tuturite mbia cia kuviva thiritari cia kugura dawa ngakorwa mina mbia nimutethagi ngamugurira dawa cionthe cia kunywa. Naa rimwe riria mundu nginya atainakindu gia kuruga mundu niatonyaga nakuu tariu mgundari, ukiendagia kindu nigetha wone kiuureriritie kuria na ukaria na ukeganira.